Binndirgol pensir ngol senndirii e ngol <hesitation> booro. Ngam kanngol ngol pensir a taway ko'el ngel waɗiraama wonndi ɓalineeri. Ɓalineeri ndin kadi yo a hefay, so a hefii, a ittii <hesitation> likki kin, a taway ɓalineeri ndin, kayri naftorto-ɗaa mbinndaa kala binndi ɗi maran-ɗaa haaje to ɗerewol maaɗa. Ko senndi ɗiɗi ɗin woni <hesitation> biiro to a windidii a waawataa a wogga binndi ɗin ɗi ittoo, kannjum kadi pensir to a winndii huunde, foti a waɗa goggirgel a wogga kala mbinndu-ɗaa.